சராசரியாக ஆரோக்கியமான உணவானது ஒரு. நாளைக்கு சுமார் வகையான பழங்கள் மற்றும். காய்கறிகளைச் சேர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு வாரத்தில் சுமார் வெவ்வேறு வகைகளாக. மொழிபெயர்க்கப்படும் பழங்கள் காய்கறிகள். மற்றும் தனிப்பட்ட தேவைகளைப் பொறுத்து அளவுகள். மாறுபடும் எடுத்துக்காட்டுகள் இதில் அடங்கும். ஆப்பிள்கள் வாழைப்பழங்கள் ஆரஞ்சு. பெர்ரி அவுரிநெல்லிகள் ராஸ்பெர்ரி. ஸ்ட்ராபெர்ரிகள் வாரத்திற்கு கப். வாரம் முழுவதும் விநியோகிக்கப்படுகிறது இலை கீரைகள் கீரை முட்டைக்கோஸ். ஒரு நாளைக்கு பரிமாணங்கள் கேரட் மிளகுத்தூள். ப்ரோக்கோலி பரிமாணங்கள் தக்காளி. வெள்ளரிக்காய் இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு.